Caro menyimpan daging supayo awet tahan lamo tu, biaso nyo kito mneyimpan nyo di freezer atau kulkas, kenapo biso tahan lamo, kareno di freezer itu <hesitation> suhu nyo dingin biso mengawetkan daging jugo, karena di dalam kulkas atau freezer tu yo daging dak gampang busuk kareno suhu yang dingin tadi menghambat <hesitation> kuman virus-visrus untuk berkembang biak, nah jadi kalua yo caro kito umum nyo orang-otang indonesia maupun dunia kalo untuk supayisupayo daging biso awet, yo tarok di freezer atau kulkas apo namo nyo